Jeni, ivai, itad, inai, ugbok, ugbara jeni, ugbara ivai, ugbai itad, umugo jeni, zob, zob mme jeni, zob mme ivai, zob mme itad, ejeke jeni, zhin, zhin mme jeni, zhin mme ivai, zhin mme itad jekweni, enib, enib mme jeni, enib mme ivai, enib mme itad, enib mme inai, enib mme ugbok, enib mme ugbarajeni, enib mme ugbari ivai, enib mme ugbari, enib mme umugo jeni, enib mme zob, enib mme zob mme jeni, enib mme zob mme ivai, enib mme zob mme itad, enib mme <hesitation> umugo jeni kwe zhin, enib mme zhin, enib mme zhin mme jeni, enib mme zhin mme ivai enib mme zhin mme itad, enib mme zhin mme inai, enib mme zhin mme jeni ke enib, aba avai, aba avai mme jeni, aba avai mme itad, aba avai mme inai, aba avai mme ugbok aba avai mme ugbara jeni, aba avai mme ugbara ivai, aba avai mme zob